No defirta nyamdu jei mi buri yidugo, Arandewol kam awada ndiyam haa fande to ndiyam man dolli ahoosa marori alallita maroori man laaba sei awaila haa nder man to awaili marori ma haa nder nden a acca dum neeba sedda haa marori man yarda ndiyam man sei amemma anana to bendi sei ajippina.